Nkpi mɛ, mɛ ni kucɔ kin nyɛ dɔrɔ ka didrɛ ididrɛ wa zuzwa isi minyɛ nɛ, nɔ kɛ, ki nyɛ nɛ nwá ncoo anɔ nyɛ kɔ̄ a saawa si nɛ. Isawa si ani nayɛ kɔ̄. Nki nyɛ nɛ d nawa si bɔ, an jɔ a lɛ agá dzi dzi izɔrɔ si minyɛ. An za mafɔ isi nyɛ lo ma. An za so ka ma ra nyɛlo ma. An za yi miyi ma. Anza gɔ nyɛlo kita ribli gɔ brɔ muna. An za daramla jɛ nyɛlo ma. Nyɛ nɛ a didrɛ lukpɛ ka ida kɔ̄, ani nyɛ ka di nyɛ floo nɛ. Lukpɛ agbla kɔ̄, agbagbla aga zuzwa. A ka ni nyɛ ki ava kajɛ lukpɛ minyɛ, ki nɔ, nɔ do da kulɔ nwa na. Ani nyɛ ki ava ka jɛ lukpɛ minyɛ di nyɛ ka pise rusono ko wini visii nɛ. Nki nyɛ a di nyɛ ka sarɔ rusono ko wini visii nɛ, ka di nyɛ ka saawa si nɛ, an jɔ didrɛ rina, vina kɔ ani zwa si minyɛ. Ava ka kpo, ko si ma trɔ kɔ̄ na, minyɛ shishi ko nyɛ an damu, an gbanɔ iro, an zhawɔ̄ nyi kɔ̄ dɔmin nyɛlo kukpa a dzoo lukpɛ ba. Nyɛlo ka di zɔrɔ nyi minyɛ nɛ a dzoo lukpɛ ba. Soo nki nyɛ an didrɛ, idirɛ a zuzwa lukpɛ rubɔ nɛ, nɔ kɛi nwá coo, a sauwa si. Najimi ka saawa si, ka zɔrɔ ga kɔ̄ si yakaa ka zɔrɔ shii nɛ. Nka zɔrɔ agii banɛ bɔ, anyi didrɛ ko wini sisi kɔ̄ osi maa naa. Ko a na maa jɛ lukpɛ ankpi minyɛ a mutá minyɛ wa, ba ni nza rina ká ka di yɛ nɛ, ban ta kɔ̄ nyɛ nɛ a di gɛ isi minyɛ na. An jɛ minyɛ zɔrɔ nyi kɔ̄ wa. An jɔɔ an klɔ nsi rubɔ nɛ rusono wa. Anjɛ shi agá ká muzonoosi kɔ ba bli kucɔ kɔ̄ nɛ, ban za ta agalo ma. Kuma an gwara mijɛ a kutsa di nza nyɛ nɛ nɛ. Kutsa, ko za kutsa aklodzi na, kutsa rusono, isi kutsa a ikukpla ribli, anɔ nkpi kɔ̄ wa. Nnɛ, idrɛ zuzwa inɔ kɛ, ki nyɛ ani nyɛ kɔ̄ a saawa si nɛ ka drɛ rusono isi minyɛ ko wini visii nɛ, inɔ kɛ nɛ na.